صراحة أنا ما أحب الكتب، ولا أحب الكتابة ولا أحب إني يعني أقرأ كثير، أنا شخصية مستمعة بطبيعتي فراح ما أراح أختار المكتبة الشخصية، لكن ممكن أختار المعرض بحكم إني كنت وأنا صغيرة أحب أرسم كثير، صح إني ما عدت يعني أمارس هذي الهواية الحين كثير ولكن أنا أحب الرسم، وبعد يعني ممكن أنا كمان بعد ما أجمع الرسمات أشتري رسمات ثانية.